Beebiara a ɔadze da a ɛbɛfa n', bɔ mbɔdzen dɛ ewia a ɛbɛsan dze ato n'ananmu. Tse dɛ iyi w'atar a bea a nna ɔnnsan no mɛmmfa nnsan hɔ. Bea na ɔsan no na ɛdze bɛsan hɔ. Adze biara a so a ɛbɛfa n', iwia a san fa to n'ananmu. Ɔno na ɔbɛma ma wo dan mu hɔ ne nhyehyɛɛ na n'ahodzee nyinaa so ɔakɔ yie ama wo.